Injé funaak faan ibajimé éni futiiŋ, béjoow iŋésul babu bucaŋéén sén éluw niŋaar iséén bugara yaŋolil imbi gersee gusiil niwogul gupaloom, gucinoroom pépé gojool nulako nucoho jaraam ufaak, nuduhoor mara funaak fatiiŋ mé fan injé ibajimé. Injé funagoom faan ibajimé éni futiiŋ ma inja ikaan.